لو فكرت في الموضوع يمكن أفضل اموت بعد شريكي لأن الفكرة إنك تترك شخص تحبه ويواجه الحياة من دونك صعبة ممكن يكون صعب عليه يتعامل مع غيابك خصوصا إذا كان في مرحلة متقدمة من العمر لو كنت انا بعده على الأقل راح يكون عنده بشكل طبيعي دون ما يشعر بفراغ كبير. وأكيد راح أكون سعيد إذا عيشت في حياة طويلة مع شريكي ونكون مع بعض حتى في آخر ايامنا.